Preferisu ëmparé a canté perché al e pi facil, l'ai üna bela vus e a m'pias canté cun i amis <hesitation> dopu mangé e e m'pias canté le cansun di cantant italian e co di cantant angleis